मेरा विचारमी कुखुणाइ लै चणाा मान्या ठिक होला । केइकी <hesitation> कुखुणाागा पनि चणाइगा जसरी दुइटा खुट्टा हुनाछन्, पखेटा हुनाछन् । चणाइगा जसरी कुखुणाले लै चिरबिर अद्दाछन्, चणााइगा जसरी कुकुराले नी चारो खानोछ । <hesitation> कुखुणाले पनी अण्डा पाणेर, अण्डा सेत्याएर चल्ला पाड्डोछ । भनेपछि कुखुरागा रे चणासँग मिल्ने गुणहरू सप्पै विशेषताहरू एगै-एगाइ अनारगा छन् । तासाइले कुखुणागी पनि चणो मानिन्झाइ <hesitation> ठिक होला जसो लाउदोछ मुखी पनि । चणाा <hesitation> कुखुणाालाइ चणा नमानी जनावरसँग विशेषता मिल्ले भएपो अरु जनावर मान्नु भन्नु । चणासँग कुखुणागा जम्माइ विशेषता मिलेपछि चणााले तेइ चणाागा जसरी एकठाउबाट लामो दुरीमा मात्र उड्न नसौते हो । नत्रभने चणा <noise> कुखुणालाइ चणा मान्दा ठिक होला जसो लाउदो छ ।